Sa bza gya valnare tchi rúh nez ni ah, xchi ga run ni guan xchi ga run bza gya guand per nicla val’na chiziu zacku ni va, per nave nani val nani cuby brúni ah sun ga ni guand pas th xman za chi, zety za run ni guand, zanahori’a queity run di ni guand mas th xman vai ni val zy chi run ni guand, tunan, val’na gizy ú zanahori, queity xi di run ni guand va, zun ni guand per coma chon chi, tap chi zety run ni guand lani biux, chi xila ni val za xity, veini run ni guan. mas, bueno, val’ nare zi un xity, chi nani xity cubi ga rlui ah tchi zun ni guand mas th bew run ni guand, lo que es nizá pap val’ na chizy nu pap, nave nabni val cuby bdieni ah chi run ni guan mas quince dia mas, per val’na lo que es ra xini queity run di ni guand xchi va val’na za ra curëx, za’ra curand, zá ra queity run di ni guand xchi, lueg riux rani va, queity run din guand, einty bza gya ah run ru ni guand xchi ru run ni guand, run ga ni guand mas th zman gy rbix xman gy run ni guand. per zëza val nani bza gya ni bru nez va chi run ni guand, einty val nare xchi ah chi queity run din guand, zëty dis nan’a.